Ku kueenda escalera jiaa tiuku xeeva'ando jiaa ja ku xeeva'ando escalera ndiuukundo la'a yuutniu la'a ja in ndeekundaá xiiva'ando escalera escalera naandi'i xuuka'ando huundeku ta pared nuunduunkuu jiaa ku naandi'i escalera.